Igny zany e zakaine dokotera hoe telo minitry zany e miborosy nify igny, borosogny sara gn'agnatiny, gn'ivelany, gn'agnelagnelany, de zay, sy raha hoe mila raha maro, fa da magnaraka an'izay de zay.